Za ndraiky tsendriky maña lafôro da mbô tsy nañano pija. Fa mañahaky fanamboaran-daty io e da lafariny ampia raño mafaña kidy da ampia atody da afangaro bakeo. Rehefa mifangaro soa iñy izy mahazo paty paty iñy da ahia amy moly amizay. Da ahia teña amboñiny eo ny potikeña miaro votabia miaro atody natao omelety iñy, ny raha tia teña atao amy pija.